انا مادابية نولي للماضي ميتين سنى لأنو الماضي نعرفوه ونقدر يعني نستعمل المعلومات الي عندي الان بش نحسن روحي في الماضي راه خيرمن المستقبل المستقبل راه مجهول وانا ميساعدنيش المجهول انا منبغيهش ياسر انا نبغي الماضي